Okusoma kutwambire okufuna engeri yokunonia esente nokwegesiya abuntu ebintu ebikwatagana ku bulamu ne engeri eyokuwemereriya ebiruaire no kwijanjabiya ebiruiare ne engeri yokufuna esente

Owonera ku lususu lwe engeri ejelulimu ne enkula jakulamu

Okusoma, kuyamba okuba nekirooto nti omaiso eyo, ndi kwaba kutekawo, ekintu kidi omaiso eye ndi kwaba kukola bino, oba ndi kwaba okuzimba egolofa.

Kuyambagana nga mungeri yokusomesa baana nokuterekanga esente wamu kunkomio yomwaka nga bajikozesa okuwereria abaana kumwanka ogwiraku

Okusoma kubayambire okufuna emirimu ejibafunamu esente okuzimba, okuwigulawo bizinesi jaibwe nokwijanjabiya abantu bomukitundu

Okusoma kubayambire okutegera nti obuwosomesya omuwana asobola okuyamba emiso obwoigulawo ebizinesi osobola okufuna esente, obwobita osobola ofuna osobola okutunda ebyayo nofuna esente

Yee amasanyalaze tulinago mukyalo

Okusoma kutwambire okuigulawo amadwaliro gabwananyin namasomero egitusomeseriamu nokuigulawo ebisinesi ejitufuniramu esente

Asobola okwaba mwidwaliro neyekebela omukatio bulwaire nibwo okuba nga bumuletera obunafu mumubiri

Butakumbanga biseke na bikopo nomuntu alina obulwaire owa kakoolo ate okakomiya tusubola okagulira eidagala oba muidwaliro

Nsobwoire okubakusira amaizi ga tapu, kubakusira amasanyalaze no kubalimira engira

Okusoma okusoma kuwaile amagezi no kwogera na'bantu abaasingaku ate okusoma kutuwaile essente ejjitwambile ogula engoye noboneka nga onyilira omubantu bonabona abasinga

Echo ejibuzo tinkitegera okusa

Abakali bewolayo esente eje basobola okutandika ebisinesi entontono ejebasobola okukulankulanya oluisi nijibawo

Okusoma kunyamibire okufuna eki ekitiwa ekye nandifunire mubantu, ate okusoma kunyambire okwewala, ebibina ebibbibbi ebya abantu abatasana, ebyobwibbi, ebyokwita abantu.

Kuliku eyakyenvu, emwufu neyakirugavu

Kubawanga panadol na piriton

Kumuwanga mere emala, kumuguliranga biyambalo ne kumukoba kukuma inpisa yena anga akairika

Maido na amatoke ne empere na akawunga

Kusamba mupira owemba nyembo

Kibayambire okufuka abakulembeze ba'bantu, nabakulembeze beyigwanga.

Ebisale byomumasomero gomukyalo bitono aate biyambire aabo abatasobola okwaaba kumasomero goowala, kufuna okusoma kwoku kwokumpi aatenga kwamangumangu.

Makeri obwire nga owakania okutandikira kusawa emoiza paka kusawa ina

Butanywanga maizi amakyaffu ne'mere enkyaffu.

Ojiteka nga musitowa okitegera

Okusoma kunnyambire okufuna emirimu ejenfuna mu esente eje nkozesia mumaka gaife

Kiyamba okendeziya ku ebiruaire ebisinga ebitajanjabika

Kwijanjabia nga baba mwidwaliro ne bakola exercise

Tufuna ebizibu okufuna ebida ebitali byetegekere nokuchayiwa ejeri abasaiza baibu

Kibawaire okufuka abaibi abaita abantu kulwesente no okufuka abalogo